أفضل مغامرة قمت بها حديثاً <hesitation> هي إنه أعيش في جزيرة بعيدة عن مكان إقامتي, وهذي كانت تجربة ممتعة جدا لأني إختليت بها مع نفسي, وقمت بتجربة عدة أشياء جديدة, لم أكن أق- أستطيع القيام بها لو لم أغامر هذه المغامرة.